Pe fâ comme unna òtta se peu piggiâ unna xatta ò unna pugnatta e se impen d'ægua. Se lascian sovia à un calorifero o unna stuffa ò stiva, se scada o calorifero ò se mette un pö de legna inta stuffa ò inta stiva e se ghe dà feugo. O calô che ne vëgne, fa evaporâ l'ægua che va inte l'äia e se dixe che gh'à dæto umiditæ.